والله انا كي نشوف اللون الاحمر يعني الحاجة اللولى الي تجيني في بالي هو علم اليابان علم اليابان يجي بيض كامل وفيه دوايرة حمرى وحدى هداك لحمر وين نشوف انايا لحمر نتفكر الجابون لانهم ناس ملاح وعندهم حياة مليحة ويعني الواحد راه حايب يروح كش نهار يدير تم دورة في الجابون ونشوف انا الصموراي ونشوف النينجا ونشوف كامل هاد الصوالح